ña kui´i sini yu ku ntika ha, masana ha, paxixi ha, panili ha, tikuaa ha ri, tikua ntíkii ri, ña mango ha ri, ñaa.